Fanazavana sosotra mahakasika ny lafaoro an, izy io mandeha courant koa an, misy bouton hampiakarana ny temperaturany afahanao minitra hoe: jusqu’à minitra zao agnanaovana an'ity akato an fa izy io ana raha mahamay, may anatiny akao an, mamaoaka vain-kafo misy vy mamoaka vain-kafo anatiny akao de iny no mahamasaka le raha atao anatiny.